Iyow idiom onu nu midi idiom oyen ekein do idiom iyenu inum miyaw oho, ikro miyor igoho, ewei emude ewei evomamu eweimedi diom na eyei edede, ewei evo mediya eye wei nu eyan ediyesemadu, do mimon ma idiom yor igowon ikpen okomu diya, idiom votanayo, oyan ogbro, obleyi bibi nu eva medera, mutro be ubleyo nu obroyo mu kpasiya introwde ma- a, nu ogenda okunu gbanke, okonu ubine muva, etrowande manu ibite musise, usisete udamuke votowa, kam mutotovot ubleyo, ubunu iyorwo ivakperi won kam movoto ibleyo nu igroyo mugraviya ugravite muvo okunu igboli imakiwo do muyon ublowan, ewei evo evonu ubuwan evame votowa evo emeyo ubowayor miwi aki uvote madu iyonu ibite ka eyon ubowa uvader ukromu yon ebir. Iwoledo mugen ubowa yor okonu wabomu votowayor ida jowa, ijowte, udamu gena ubowayor iwolte kom ubowan iwolte do ma idiomta ibliany bibiyor mimeme akiyo okomu dioma evokam mujamu ivom enene mudiya, dome youn ehow, ehow na okonu eva me yona, evon ubow uyen evome yona mu sugbow, eyonde ehow yor mosogbow do, eda eveyete do edarete ebir edevate diya umoka evotote uboyor, do davate, inu owei, owei okiete kpei, utitite idiomyor okunu miwinene, mikpei, mane <hesitation> igboli iwol, iyor medukoma mu idiom votam, ko idiom votam nu igboli miwola voto okonu midu duwa miboboneokove du igboli imaki wolnuwiba, iyor idiom ovu miderin nu ekein midita, ovivi eni medero ederi <hesitation> edede deram kpei nu idamuwola, ututu miveke oho mitiya asorom etiyate asoronudu eveme gba- idedeyi, egbate idedenadu eyama derosom evome ser amin idedena muyawa muva der usomiyor ikrokimine mikie edowvivi mu osomyor, idede gbam miveke oho, ididegbam mutuleki. Mubinu kumu der osum ubowyen ekein do mu gbaidedewo, ogbate idedewo, do ivamudero usomyor, ovivi mukro von okrobro, mina iyorkre idavaya, kpidu iyo ubow oyaneke, okrobronanu oyi okrobro ewede, okobrogegesi mudera, oderte oyidu mudera, oderteoyidu muder okobroyo madu muda sise votowa, ovote okobroyo ma- a, okrobroyo odayijote udokiya yonde mivono somyor, mo yon movan amin soyan nu ova mu derayo, mumun okono okobroyo mudagbene oyomekotumamu okrobro nu eva mekoyise usom mina eja vonmuno okrobro ka evakiyi semono usom kpeidu, usom ubo ekein medera, oyo ubow nu ikpan okomeva dera, ewei evo uvom edi, usom edi, kam ebir imo nu ediabo, usom edika mukpeya ukpeiyete ediyor usisete mu votowa, uvotote ediyo ma- a ureseta mu ser aminyor. Aminyor mitu mememe mova kpeyi ediyor movrese, userte nu odavaderosum iyor ka ikro kimine mikoyi se usomiyo, usom iyor midinna oja gidi munu irara vivi okomu vadera kam mubinu kuno moder usom uyen eken. Do ubow yoka enime dreyi usom ubow yen ekein nu midian <hesitation> adu